سپږ‌ه، مچ، شاتو‌مچۍ، شګو، چیچی، غوماشه یا میاشه، او غوږخور. همداراز، تور مرچ، د وینې چوښونکی مچ، او چڼاسکه. ځینې حشرات ګټور وي، لکه د شات‌و مچۍ؛ او ځینې زیان‌رسوونکي وي او چیچی لکه غوږخور.